אלמעתכד אלמهم בלנסבה لیا הוא אלאהתרם ו אלתסאמה מע אלנאס مهما كانت דיאנתהם תקלפתהם ולא לונם כנעמן בלי קול ואחד ענדו אלחק ייעיש בסלאם ו כראמה ו חאסנא נחתרמו בעדנא באש נבניו מזת'ע קווי מתפאהם, הדא אלמעתכד כנהאול נעלמו לנאס לי ח'וואליה ביט' פי עלמנא אליום חאסנא נكونו מתסאמחין נפמהו בעדנא באש נטג'אוזו אלכלפאת ו ניעישו בסלאם, אלאהתרם הוא אלאסאס דיעל אי עלאקה נאגחה.